Rô karàzany kôkizy haiko ndraiky zen̈y misy kôkizy sôkôla isy bôka amin̈'ny karàzany froy àby ren̈y misy koa kôkizy <hesitation> bôka amin̈'ny sezama misy kà kôkizy vita amin̈'ny. <hesitation>